In ntuchaa kuñu chuun. in ntuchaa kuñu kuchi in ntuchaa este vincha <> in ntei uu'a, in staa tikasu, in staa vita, ku in ntei in ntei garrote.